So tawi mbeɗa yiɗi waɗde biɓɓe leɗɗe salaat, mi ƴeewan ɓiɓɓe leɗɗe ɗe fof, mi loota ɗe haa laaɓa. So ɗe laaɓi cer, mi ƴeewa laɓi, mi setta, mi ceela haa sewa. So sewi, mi renndina, mi iirta. Mi waɗa hen nebam, mi waɗa hen basalle, mi waɗa hen lamɗam haa feewa.